Tsikaritsinay zany fa manoma sangan'asa vaovao anareo ao ka ino zany no mba tena ho azonay antenay aminazy io ino? Da tena ho zava-mampientam-po ve io raha ataonareo io?